Sor mbẽẽ bhe-ten mea, Sor mbẽẽ bhe-ten mea, mbẽẽ me-a bu na bueh ãmã kẽ kẽẽ ba na tẽh ne na ka. Kẽ ama nɔr myira sah bue-tẽm sah suanu. Mbue tẽm na tɔkpa, myii na gba gbara tɔkpa, ba doba ue meh ne. Mdana bee si tɔkpa sah bẽẽ nɔrnu mme sor mtẽẽn ãã lõõ kẽn i bee kɔr upe ã ya sah kii loo gbene tɔkpa sah mme sor mtẽẽn na ghe ãã. Kẽ ãmã nɔm yira sah sua-nu ã, sah yira mme sor aluu é mbue-neten a nɔr na tam, sah sàh na tam ama kẽ soh maa loo mle ãmã. Ẽẽ na bueh aa ke nɔr mbẽẽ leahe é, kẽẽba pya na nẽẽ é bãã bẽẽ meh ãã-boro bu kããnà si dẽẽ But dedeenu é mbẽẽ alõõ aa kẽn, ba bẽẽ meh su bari su zaa si. So lo bari ẽẽ mda maa su zaa ne si pya mdaa muogɔn na ghe nɔr bẽẽ lɔgɔ nu ã tɔɔn bari wããle, lɔgɔ nu ã tɔɔn é sor mue-ue bari sor õ dã mue ue bari, sah dá sah dõõ kẽ akɔdoo, maale ne kiisi, ne yereba ne ãgee aa bu, tããnea dee-ba ã dõõ kɔr kia yii kẽ ẽẽdẽẽ nee bẽẽ le, a dõõ kɔr õ nyorne pya nẽẽ sah kɔnea zii mue-ue é bu kaka si dẽẽ. So na bueh ama je nɔr mda bẽẽ mea ke ba pya na nẽẽ ã sah mãã lo kẽ é mle dõõ ãmã ã ni-èè ə̃